<noise> Toetry na elephant o, fahaizako azy, za môkany tsy nahita direct fô amin tele o, izy alô biby tsy masiek'ai, na izy maventy be itantsika io, izy tsy masieka. Avakeo fahaizako zareo aka o, zareo miegna angroupy. Mitrôkitrôky zareo aka kofa miegny.tsy zareo miaigny magnanio zareo tsy magnino fa anao migafy zareo fogna zay vô zareo masiaka antegna <noise>